ثم مرة من المرات أينما حظرتش الأستاذ عطانا برشا دروس نحظروهم للأمتحان ولكن انا حظرت درس أكاعو والحظ اللي كان عندي كان حظك كبير بااارشا كنت محظوظة عاللخر وجاي على الدرس اللي أنا حظرت عليه، والحمد لله كان من أقوى من أقوى لحظات الحظ الي صارت لي.